وردة حمرا, نعقل بلي شفتها عندنا في الجامعة, جاية هديك حمورية لي تجي شابة, تاع, تاع هاديك لحمورية لي تجي ماشية للكحل, جونغ تجي فريمون شابة, كولار تاع الدم, و شفتها هادي تلت سنين, هاديك هي تلت سنين في الجامعة